Li xe'al he ichaaj, he kirq'i'an jun wuquub' q'iij xaqara' he qamin kaan pi jun tawarsib'al xa' kela' he naj kirq'i'an, wa qaya' kaan cha saq, ke kitzumrek, kib'an k'ax, kipoq'rek, he ust chek qatzaq chixa'l qatib'iliil, ust chek qatijan, e wa qak'al kaan, qas otz rik'oliik chipaam jun tawarsib'al kirq'i' wuquub' q'iij, re otz qatij li xe'aal ichaaj.